Minen ga amen gaa so ngoonga mi defataa ɗum. Min nganaa annduɓe ndi ndeffuuji. Nden non neɗɗo waawataa sifaade sifa taweteeka ana nannga ɗun sanne. Sabii <hesitation> ko a walaa ɗun anndal fu yaafaa sifa muuɗun.